Një opsion i shpejtë dhe i shëndetshëm është bollguri me fruta të freskëta. Përgatitet për pak minuta dhe siguron fibra dhe vitamina të rëndësishme për të filluar ditën me energji.